<hesitation> ka kaan un te saada chi ni kantagnú ina kawa vina chi stugana in tu ante ka jinia kintagnu ina ko ujum ni viini tee ka kajin ka jakunini nama ntakain seña ja ka saa ma ma te ka jakuun ini ó nu ka kasiki o nu ka kanaa na ntí yuan ntio kanta saa naa.